Gny fomba tsotra fitsaboa sery na giripy. Mihina kimalao. Na laha tsy misy ty kimalao fa mana akoho, mihina akoho na mihina gisa. Rano gisa iny zany. Laha tsy misy moa rey zay, mangalaky akata, kininy. Kininy iny amizay ampandevezy, lafa mandevy kininy iny, ievoha raha iny, la mievoky matetiky tena la afaky iny lafa mievoky tena intelo isanandro.